फ्रन्çओइस् चुल्तुरे, अर्त् अन्द् अर्छितेच्तुरे, मुसेउम्स्, मुसेउम्स् बुजुम्बु एबो जदु वोर्ल्द् फमोउस् मुसेउम् होइ लिके मोउस्सेर् रोउदिन्, गोथिच् अर्छितेच्तुरे फ्रन्çओइस् बुजुम्बु बोहोत् फमोउस् अर्छितेच्तुरे होइ, गोथिच् अर्छितेच्तुरे होइ अरो जदु जुम्बुल चुइसिने असे, जुम्बुल खन असे विने, विने प्रोदुच्तिओन् तो फ्रन्çओइस् बोहोत् फमोउस् होइ। अरो जदु लिके पस्त्रिएस्, पस्त्रिएस्, मचरोन्स्, एबोलक् बोहोत् फमोउस् होइ जदु जदु च्लस्सिचल् मुसिच् थके। जुम्बुल खेतुर् छोम्पोसेर् बोहोत् फमोउस् हरो, चोम्पोसेर् बोहोत् फमोउस् हरो छोम्पोसेर् बोहोत् फमोउस् हरो, चोम्पोसेर् बोहोत् फमोउस् हरो। अरो जदु जुम्बुल।